छाता के कई परकार के भिन्न भिन्न भाग होई जाई छे। छतरी के लगभग आठ पैनल में बाटे जाई छे जेकरा में। प्रिंट करके आऊ डिजाइन बना के बेचल जाई छे। एकरे हिस्सा में कुछू डिजाइन या चित्र बनाई के। बेचल जाई छेओकरा में डिजाइन बना के चित्रकारी। करी के ओकरा केधू प में सुखा के बेचल जाई छे। आमतौर में पोंगीओ के बनाई जाई छे ओकरा में। मशीन के यूज करे के बाद ओकरा के बनाई जाई छे।